الحاجات البتشتغل بي <hesitation> الرياح دي بعف منها الطاحونة و دي بيستعملوها في انو يجبو الحبوب ويجو يطحنوها و الهوى بيحرك ليو مروحة كبيرة و المروحة مربوطة بي تروس و حاجات عشان تحرك الراس بتاع الطاحونة عشان يدق علي علي القمح مثلاً البتختو بي جوة عشان يحولو ليك لي دقيق تاني في الساقية دي بتخلي الموية تطلع من حتة لي حتة تانية بيستعملوها في الزراعة و الحاجات الزي دي